Ëntà pìé ën stras e ën detergent, bagné lë stras cun l'eva e ël detergent e fërté bin bin s'l'spec për fe për gavé tüte le macchie e fe ën manera chë lë spec a sie pulit